Ye escalera në ko'o najk ma ti ka padyë ji'im yë mëjkajpedëp manytë badëp o në ko'o ju'ut dun tajyë ji'ib kukabëp manytë dun ji'ib madakëp jë'e yë dun nya tum.